Anhia- juahei na fu-inyli, hia-juajei maah mah fuor dor aju nor- okpahiem alah mim- meh okpaheim alah hnim ibenze anah nah- meh, okpahe ala hnim benzeh anah- meh. mah- mah fuor dor ah junor. anhia fuor- dor ah- junor tah. alama juajei ah- meh- meh, meh meh geyi menyi abah- drian- zen ahia geyi menyi ah- meh abah- drain- zen tab zinor- meh maah. mah fuordor. ahia fuor- dor tah. zinor- meh maah. mah geyi meizi ah meizi- inyi abazi, ah- fuinyi, einzi- mandei, onu nia geyi nia cheila-azi meh. ah- fuinyi akpo. ah winyi ticha, ab- winyi akpo, ah- winyi yitchi. ah winyi einzi mandei, ah- winyi endeh- izunu nieyi- ji- meh. ah- winyi endeeeh. endi- yimah. ah- winyi, endo-preifu, meh- meh nia hnun meh and ahhia juajei zinor- meh, ahia geyi orinyi aba dei- yei- dei tah, mah- du- tcho- rah, zinorah or- meh, ah- funinyi yah- akpo neyi fu meh. ah- winyi aborinor. nia- yukruohn meh, ah- winyi mandei nia hre meh, ah- winiyi oro- kuku nie ku- meh akia- busoro- kuku ah- meh, ah- winiyi nah mornah, alam bu zorah ah meh- meh. yibua geyu ori alia bah zi noji.

Inyi yah wokpi-kpeiyi yah dun manzi, sini manzi ah-meh, kia dun-dun-manzi ah-meh-meh, inyi, eyi-zeimloh, yah-tchi niii, okpi-kpi ah meh, ettah giega ah-wiii ikwo-wuii oloza, yah-ki gwein-gba weii-yah, kia-ki gwein-gbah weiti-tah, dumor-dumor ah-meh, zinor-meh kia-giegah ah meh waah abenaeh an kali- ingboru eiyi ahagi tah, yabi-bu ibi-chwuii, etii ibuabah tchi-tchor, zino'h tchi-tchor ah-meh-meh dumor-dumor yah dei, wei abi kleh, or kaleh, oji-aratah, ojah-ren, ojah-rapah, ah-winyi yah mornah no-jah arapah, ah-winyi yah momah nojei ori, ah-winyi yah-morna nojah aren, akie-gra babali yatah, inyi, kiaka yu-kruor inyi gbaah alaba-chwuinyi gbaaah, ah-winyi yah mornah no-jah-rapah, tah-meh, akuan bah-ki jumeh-meh tah, akuankaban chwuiiyi, ah-meh-meh, mornah-mornah, tah fuinyi-agu, ettah-ettah hie, ettah- ettah dor kpahe inobe noru aluaba yaki nah la-lah ah-meh, akuan bora meh aba- yaki tah, ettah mornah, zini mornah onion-hie ah-meh-meh, inyi yeijapohne akia-akia ka juajee oro-onyio-inyi tah, etti-bua deitah oro-onyio-nyi alia deito yeija pone meh etti bua fuordor ah junor-kpahe, aha fuordor ajunor-kpahe meh. Meh-meh norolaza, nia-hnun ohmuazor-muazi meh, afuinyi. kiaka yor meh-meh yah, ah winyi kia-ka fuordor ah-winyi yah wiki ikorbahe sef akia-ka jajei, kalori-kalieiji ikorbahe meh, kia-ka juajei no'h mo'hmu ah meh, yah buor dor aba fuah tah, yah bia-yazen abanah, yabianzen abah nah, yi menyi afu, tah, ettah du-tchi ikorbah zini-ikorbahe ah-meh yah-yah fuordor ah-junor-kpaheiyi ala miyi meh, zinor-meh kia ki ku-wiii, yabi-bu sor meh, yibi-chwuii, alia ki bi chwuii ah-meh-meh, etti bu ku ka-mari, ah-kun-ikpo inyi alisi lechi-inyi alasi, yabaah, yabi tchi ka maror, meh-meh dumor-dumor, akiabi tchi ka-maror meh-meh dumor-dumor meh-meh tah, yefia tisi kaleyi, o-dumor-dumor ah-meh meh, alie o'hmi-ku meh, meh nio-mi aweijei ah-di maror. niii, kali kieiyi ona nam mehnei-endo chwueiyi ah nah-nah nah meh yah-ga nimaror tcha-tcha yeeeh, afu-inyi yah wieigah, ni-chwuiyi maror, afu-inyi yah wieigahm ni chwuiyi maror, afu inyi akiega ah-meh aka chwuiyi maybe, ah-akieiga ah-meh aka chwinyi